אקיד عشרא אראקאם عشואיה מן צפר למיא, תנין ו רבעין, סבעה, תסעוד ו תמאנין, סטאש, תמניה ו חמסין, תלאתה, ואחד ו סבעין, ארבעה ו עשרין, תסעוד ו תסעין, חמסה ו תלאתין.